<noise> <hesitation> Aber a mɛka dɛ aber a metsir yɛɛ yie yɛ aber a mowie skuul na mobowie "national service" na mepɛ dɛ motoa do na a sika biara nnyi hɔ. Na eyi na me kyerɛkyerɛnyi kor bi peer a dɛ nka montoa do na ɔkor bɔtoo do na ɔse ayɛ a memfrɛ n'. Mefrɛ n' na ɔkaa kyerɛɛ me dɛ ebɛnadze ntsi a na mese oh! skuul fiis ne de menya na mom beebi a mɛtsena na ɔse obotua ama m', ampa ne ampa a otumi tuae ma m' ma skuul no motoa do. Ntsi ɛno nye ber muhu dɛ me tsir yɛɛ yie ara yie osiandɛ nyimpa no koraa a mennye no mmbɔ ebusua a, ɔnnyɛ me nyanko, ntsi otum yɛɛ dɛm ade no ma m' a oemmbisa biibia emmfi me hɔ no mayɛ.